أنا مشروبي المفضل هو الجهوة. أسوي الجهوة عند ال-أبهر-أبهر الدلة. <noise> أشب النار والحطب. وبعدين أحط عليها الدلة، وأحط فيها الماي، وأحط الجهوة عليها. وبعدين أجلبها وهي عالنار. ولين تكون، <hesitation> تفور، أصبها في الفناجيل وأقدمها للضيوف أو أشربها. وقم أبهر الدلة وصب الفناجيل.